Le diferense tra zebre e cavai a sun che appunto ël caval a s'pöl cavalchelu cun la sela, mentre la zebra no e n'autra diferensa l'e che la zebra al e faita a strisce bianche e nere mentre ël caval al e d'ën culur sul